Tiñuu nu nteeti, nu vai kuntiji te kanteti xi saka kiwi te kanteeti yuan ku in ja tu kantee vaati te tisaa chi ka nteeti ntauti.